Kuulõq, annaq andis, ma ei saaq tullaq! Mul om just täämbä vaia pinni hoitaq ja kõik tõsõq ommaq kotost ärq. Nii et <laughs> ma ei saaq tedä ütsindä jättäq.